Sy amina aloha sy voatery oe hoekeny gn'olo retraretre fanapaha-kevitro raisinao satria gn'olo retraretre samy magna gn'hevitrany e mety aminao sy mety aminay mety amina sy mety aminao dikan'izany amina sy voatery aharesy lahatry gn'olo gne fanapaha-kevitrinao manokany.